درجة الحرارة الأنسب خلال النهار هي واحد وعشرين وأقل من كذا، علشان تكون جميلة جدا، ودرجة الحرارة ال الأمثل في الليل هي تكون خمسة عشر أو ستة عشر درجة، فهذا الجو مناسب جدا وجميل ويساعد على النوم وعلى الاسترخاء، وما يسبب الحر أبد.